Guꞌn sdzaꞌl ldoꞌná nak lim, lim zob x̱idz, lime iniy, iniy peron, iniy manzan, iniy este nixnë gana este ndzuw, bwi gunuta.